E loka- gne amponga zany da mbola fitaovany avakoa izy io ame resaky moziky na zavakanto, de e fomba fanomezagny feo da na izy kapokapoy ame tagna de igny feo avokinigny fikapokahy ame tagna igny aminazy gn'alay aminazy na izy io hazo gnampesay ,da igny hazo igny gnikapokapoanazy da magnome feo, izay zany e fahafantarako enazy.